البمبي برضو الرشاقه والقيافه وبقي رمز للانوثه بقي لون البنات عندنا غنيه مشهوره لي فنان سوداني اسمه شرحبيل احمد اسمها يا اللابس البمبي غنيه جميله كتبوها في بت كانت لابسه بمبي